أني شفت حيوان الفيل ،كنا بحديقة الحيوان كنت صغيرة بكل، مشهد يبهر من حجمه أنا خفت كيف -كيف كان يتحرك برشاقة؟ ر-ر-رغم حجمه الكبير، و رغم شكلة كيف كان يمشي.